e kinb'aj poon chiwan jarpala' q'iij kik'ob' a a ch'imaay azanahiria, a saq riwach, <hesitation> chile pimiento el iik, jarpala q'iij rajawxiik xa' ki'ab' q'iij ere'en kinwilan wa xaq'aw ki'ab' ixeb' q'iij kepusner kira'an k'ax che chi riij li q'a' jab'aal o teew kira'an k'ax chikyan e karaj k'o chetaq aween otz kak'lan wa k'o nik'yaj re k'olb'al teew kib'ix chiran k'ot kika'nan wo k'otaj kaya' kaan pa chikyach kaya' kaan chu amexan alnaq kepusrek alnaq kika'n k'ax xa rimal kiweta'maj nab'eey kirch'ijan li chetaq re abono pur abono re chuwach wachuleew qe qe kiya'w riib' li chetaq cha'nem rii' aparte chek li abono kikojxek xa' rimal kinkawan taj kinb'aj pil qatzij fertilante rib'e' kikoj cha'nem rii' che li chetaq kik'iyij pi k'iyb'al qel riwach qilan alnaq kira'an k'ax qil ta qil qapex kib'ix chiran wa xaq'aw jarpala' q'iij kipusrek kipoq'rek. qaqil qa ri rib'e' che rib'e' kinkawan taj kinb'aj pil tziij tujaal coliflor, repollo, brócoli wa xaq'aw jarpala' q'iij kikb'an k'ax kira'an k'ax alnaq kika'n k'ax kepoq'rek ust kikilan kikiq'i't chek che chi riij et chek richoq'b'al li uleew et chek richoq'b'al li li cheqej taq xaq chee' kiqaj pi taq qauleew chi kek'iyek xu' choq'b'al abono fertilizante chek chetaq kikya'al kiib' cha'nem rii'.